A më vënrìa vöia dë cambié la machin-a perché ormai al a gia des ani, pöi a e gia pien-a dë righe da tüte le part, però al e pa vaire mural la coza e alura forsi ventarìa de 'na man a tüti cuei ch'al an da manca, al e pa mach cui ch'a sun lögn da nui, ma anche gent ch'al e vizin a ca, ch'al a da manca magari anche cuaicoza mach da mangé tüti i di